کینٛہہ سٹرنگ آلات چھِ بنیٲدی طور پٲٹھۍ تُلنہٕ یِوان، یِتھ کٔنۍ زَن ہارپ تہٕ الیکٹرک باس۔ باقٕے مِثالَن منٛز چھِ ستار، ریبب، بینجو، منڈولین، یوکولیل، تہٕ بوزوکی تہٕ باقی شٲمِل۔